अल्जीरिया देश के मौसम के बारे में अल्जीरिया अपनी भौगालिक स्थिति और जलवायु विशेषता के कारण अल्जीरिया जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। अल्जीरिया उतरी अफ्रीका में भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक देश हे पास में एक देश है। इसकी चवालीस प्वाइंट दो मिलियन की आबादी मतलब जनसंख्या हे यह क्षेत्र दुनिया में जल तनाव से सबसे ज्यादा प्रभावित तैतीस देशों में से एक हे जो अल्जीरिया में स्थित है।